Usun nte owu ekemede nditem edesi, ekiene nte owu kied kied eyemde nditem edesi nsie. Edi edieke nnyin itinde nte, uyem editem edesi iyeka urua ekedep edesi ọnyuñ edep mme mkpo emi asañade ke edida ntem edesi usuk ini mme owu edep edesi, edep ndek ntuen, edep eyim, edep ndak iyak edep ikpo obu, edep mme mkpatañg mkpo emi eyemde ndide ntem mbak etudo edesi enem, inyoñ idisim ufọk, anwanha edesi emi <noise> ke nai nai <noise> asad mbi esioño, isad mbi ima isioño anwanha edesi emi esin ke esii esin mmoñ etem e ke ikan, edesi oro ifud etemedee eyed, edukhode e, idukho de e ima, edieke eyemde nditeme mbuak kied minyeneke efene edesi isii. . Etem anem ke ikan, eman eyim ma mme mkpatan̄s mkpo eken ma iyak emin eciọn̄, kabade e ekud dad ke ebusha edimen edesi enwa iba esim efiak esin mmọn̄ etem e ke ikan, ekpeme tutu enye ebid etemede enim. Edi edieke edesi edide isii, se edade emi nnyin ikuudde ofere edesi edi isii. ntra edasi yedmma atiak anwanhs ke esi ebim mmọn̄ emen ibid ekemede erim ke esi. Etem ke item oro isọna editan nune mkpatan̄ade mkpo nte eynin na nime mfri emi esidade enam eferi edesi ọkpọhọde ini etan edọn̄ ma iyak emi ema ekeyọk ema afan etan edọn̄ eteme, ọnyun̄ eda erie esim ini emi abadide ekem se etemered etemede e. Ede erie emin ke isọñ, odin ufọk ebin usa ebo udeme mmo ekesukhọde etetie edia, usen edesi etemde ke utọk edi usen inemesid omo nditọñwọñ.